Pidja miɗe yiɗi ɗum sanne sanne ka ana tiiɗi de. Ne tiiɗi soodde sanne. Nden non saabi tiiɗugol muuɗun soodde, ɗun waɗi min kaa jeeboowo ɗun nii enna. <hesitation> So huunde selaayi tiiɗde, misikiina yeeɓataa.